Quiooꞌ na quiwinom natsjom joꞌ nueⁿꞌ chaꞌxjeⁿ na catsueꞌ, chmeiiⁿ, casojnda̱a̱, chioꞌ ndoꞌ ntꞌomcheⁿ quiooꞌ na mꞌaⁿ naquiiꞌ jnda̱a̱ chaꞌxjeⁿ na catsuu ndoꞌ mati xpeii na mꞌaaⁿyoꞌ naquiiꞌ waaꞌ tsꞌaⁿ chaꞌ na catsueꞌ jom natsjom nncwiñoom tsꞌaⁿ jom nntseixuaayoꞌ, nntseijmeiⁿꞌñeyoꞌ ee mantyjiiyoꞌ na nchii hora na nntseicaañe tsꞌaⁿ joꞌ juuyoꞌ machꞌeeyoꞌ cwenta wꞌaaꞌ tsꞌaⁿ. Mati nchmeiiⁿ quiwanomyoꞌ natsjom quilacaandyeyoꞌ oo quitjomndyeyoꞌ ñequio ncꞌiaayoꞌ ndoꞌ chaꞌxjeⁿ na casojnda̱a̱ juuyoꞌ maluiꞌyoꞌ natsjom malꞌueyoꞌ ljoꞌ ꞌnaⁿ na nlcwaꞌyoꞌ ñequio jndayoꞌ xeⁿ na ꞌaaⁿ ee cantyja na naxuee jndye nnꞌaⁿ cwileicaandye ndoꞌ joo quiooꞌmꞌaⁿꞌ quiaayoꞌ tsꞌaⁿ ee manquiuyoꞌ na nntꞌuii tsꞌaⁿ jooyoꞌ oo nntseicueeꞌ tsꞌaⁿ jooyoꞌ joꞌ chii jooyoꞌ cweꞌ tomti quia natsjom cwiluiꞌyoꞌ majoꞌti ñequio chioꞌ ee juu chioꞌ ntyjawaañe jeeⁿ caneiiⁿ nnꞌaⁿ juuyoꞌ joꞌ chii juuyoꞌ jeꞌ cweꞌ tomti quia natsjom malueeⁿꞌeⁿ ee ee quiaayoꞌ na nluiꞌyoꞌ naxuee joꞌ chii jooyoꞌ natsjom cwiluiꞌyoꞌ ndoꞌ mati chaꞌxjeⁿ na xpeii jooyoꞌ cweꞌ tomti quia natsjom cwilaxuaayoꞌ manquiuyoꞌ xjeⁿ na mawjaañꞌom na jaawijaaⁿ nntyeꞌ nlaxuaayoꞌ nchaaꞌ tsjom hasta na jaawixueecheⁿ nueⁿꞌ ꞌnaⁿ na cwilꞌa quiooꞌ quia natsjom.